<noise> Roe, <noise> efatre, <noise> enigne, <noise> valo, <noise> folo, <noise> roa ambe folo, <noise> efatre ambe folo, <noise> enina ambe folo, valo ambe folo, <noise> ropolo. <noise>